Ndibaata na takisi bulikiro, Kiro muuno nkozesa boda. Oyekanga kuruga muka kwiika hamuliimu, akwireho nke enkuumi ebiiri. Nyamusana nebanyinyaho rukuumi, mukiiro nebanyiyaho ekuumi ebiiri orbundi esaatu. Omuweeki no'wekanga okuzoseizemu nko omutwaro gummu ne'kichweka, then omuweezi, guba nke emitwaro esaatu, essatu ne' kichweka.